अगर मंय शतरंज में लगातार मेहनत करूं, तो आखिर एक दिन बड़ी प्रतियोगिताओं में सफलता मिलवे लागे। मैं अपने खेल रो हर बार सुधारूं, कमजोर चालां पर ध्यान दूं अने नए रणनीति विकसित करूं। छोटे टूर्नामेंट सै ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचण खातर लगातार अभ्यास करूं। मैं बड़े खिलाड़ियों सै मुकाबला करूं, हार सै सीखूं अने अपनी मानसिक मजबूती बनावूं।